Nahazo fahaleovan-tena baka amin'i Pakistan zany i Bangladesy tamin'ny tao raika amby fitopolo sy sivanjato sy arivo lafa niady ny fahaleovan-tenany i. Ny renirano Gande da ao anatin'ny sehatra ara-jeografia sy kolotsaina ao Bangladesy.